वैसे तो हम सराब नहीं पियें बानी चे लेकिन अगर हमके सराब। पियेला होई तो हम तो महंगा सराब के अच्छा बोलें काहे कि महंगा। सराब अच्छा होकेचे वो फूल फाल से बनेचे उकरा हमन निउंतम। मातरा में पियेची तो उस स्वास्त के लिए अच्छा होकेचे लेकिन अगर। सस्ता सराब के हमन हमलोग निउंतम मातरा में भी पियेची तो। उस सेहत खातिर नुकसान करेचे इहे से महंगा सराब बढ़िया होकेचे।